<hesitation> Aminakay ndraiky Kanada zany zany tsy de hoe pays karakory fa za ro tia zaka mafanafana e, any bôka manintsy kar- tsy karaha antsika Madagasikara aty, reny ataontsika hoe zaka mafampana reny mety t- zareo mety tia resaka lasopy reny karakaraha zany satria reo any manintsy karaha zany.